أولا خصنا نعرفو شنو هي الحاجة لي سدات هداك الطواليط أو لا داك الحوض ثم كنحاولو نزولو ما أمكن أي حاجة من الفوق لي كتكون تحت الماء ومن بعد كنستعملو شي قطيب أولا شي مادة مسلكة وصافي كنكبوها وكنتأكدو حتى ديك شي كيمشي مع التوييو أو داك المصرف